Madyu jedun yaj modoy ko'o a'ax jedun kyapxë myëdyak pero jako'o ëch dun na i'ixë muduntyë dun tyam nakapxayn je'e amuru'ux, je'e ayu'uk, je'e amaxa'an, je'e je'e este zapoteco, yë muku'uk mëdë yë jabyox yëch ëch dun ajtyë dun i'ixë.